Ja ki ntakayuyo in veeyo ku ja xinaga ki keeyo taka pintura, kejao pintura o nu nta ka kai in ntute ntee nu ntakavayo yua te kiyo brochayo te lulu kiiyo ntasontooyo xinaga yua te ku ja ntaketeo ja ntaka´ayuyo in ve´e.